Da nama soa tagnamiko hanao hatramizay ka noho izay da misy fiara miasa tiako hataontsika, a tsika hanaga orinasa raiky da atsika roa ro mpiaramombonantoky anatiny ao.